बिल्ली अर कुत्ता एक दूसरा से काफी अलग वांदा जन की बिल्ली अपरी देखभाल अपही करदी अर कुत्ता ते देखभाले ज़्यादा ज़रूरत वोन्दि बिल्ली चुप-चाप रैंदी अर कुत्ता जु ची उ अप्रु भाव ज़्यादा व्यक्त करदु।